אנא כנפדל פלאנהאר אלחַרָארה תְּכוּן בּין תְנַין וְעֻשְרִין חַתּא לְסִתָּה וְעֶשְרִין דַרַגָּה, מאסְחוּנָה בּזַף ומַא בַּארְדָה, כתְחַלִּיק תִּרְתַח פלאחְרוּג בּלָא מא תַּעְרַק וְלָא תִּבְּרַד, פלאלּיל אַחְסַן חַאגָה הִיָּה תְּכוּן אלחַרָארה שִי תִמְנְטַאש חַתּא לעִשְרִין, בַּאש תִּנְעַס מזְיַאן בּלָא מַתְחְתָּאגּ לְקְלִים וְלָא בְּטַאנִיָה תְקִילָה, אלג׳וּ אִלְוְסְטַאנִי כִּיַעְטִינִי רַאחַה נַפְסִיָּה וְנוּם מְרִיחּ.